أكبر حيوان شوفته كان الفيل، وده كان في حديقة حيوان من كام سنة، كنت في زيارة لحديقة الحيوان مع العيلة، وأول مرة أشوف الفيل عن قرب. ده كان من حوالي خمس أو ست سنين. الفيل كان ضخم جدًا، أكبر بكتير مما كنت متخيله. حجمه وقوته كانوا مبهرين في نفس الوقت كان شكله هادي ومريح